हाँ एक बार तोके बताये रहेन न इमन के पुस्तक लिखे के बहुत शौक हवे। ते जानथस ऐसा काम करे में मोके बहुत अच्छा लगेल ऐ। बता ते कौन सा विषय चुने हस मै अभी तक। तो एक विषय में विचार करथ हो मोके साइंस विषय बहुत पसंद हवे। विज्ञान विषय में लिखना चाहत हो। जो लोग मन के सोचे में मजबूर कर दे ताकि। नई तकनीक भावना के मेल हो जाहि।